हाथी ईद विशाल जानवर निज। जु आनु पेरंग रंग निमो औबल चालज। हातियू पेरांगा रंग नीमो फायदे। ईद ह्यू निज हातियू समहुओ नीमा दोगोतु सुरक्षा निज। दोगोतु खाऊ पोचिमो आसानी निज। एक दूसरे रंग साथ तोशो तोशो आनू पेरांग रंग बेनग नीतो। सम्हुओ तोशिमा दोगो तू छंग खीमो ली आसानी निज।